Lefadefaka zalahy io la baba ankilanadreo io eh, iinô raha nivolagninzare taminah ho agnao zah zegny mioeraoera sa la kady mipoerapoera <hesitation> managno mizesizesty zegny zah hoe magnana zegna ô magnana zegna ô fô tsisy raha agnanako zegny aby raha io zare, mmhh.